भारत की संस्कृति बहुत विविध और समृद्ध छन। यख की बोली, धर्म, कला, संगीत और त्यौहार सब आफू माजी एक अलग ही अनुभव देंदा छन। धर्म का तोर पर भारत बहुत धार्मिक देश छ। यख हिंदू, मुस्लिम सिख, बौद्ध और जैन सभी धर्मों डीके मानन वाला रंधा। भारत की कला और संगीत मा शास्त्र और लोक परम्पराओ की झलक कु बहुत महतव छ। यख मेहमान कु स्वागत, आदर 'अतिथि देवो भ्व: का रूप मजी होंदु छ।